أعتجد إن شعور عدم حظور الناس لجنازتي بيكون أسوء، الزفاف يوم فرحة شخصية وأهم شي يكون الناس اللي بحبهم معي، بس الجنازة تعكس الأثر اللي تركته بحياة الناس وإذا ما حظر أحد معناها إني ما تركت بصمة أو أثر في حياتهم، وهذا اللي بيكون صعب.